أفضل أشتغل بوظيفة أحبها حتى لوكان راتبها منخفض، لأنه إشتغل اللي تحبه يعطيك دافع وراحة نفسية كل يوم، الوظيفة اللي براتب عالي بس ما أحبها ممكن تضغط علي وتخليني أعيش بدا التعب، بالنهاية الراحة النفسية أهم من الفلوس كلها ومع الوجت ممكن أطور نفسي وأزيد دخلي.